Ngom kare ngom na ngam so futuru ngom na bada ge ngula-ngula so japu magi soru, coma nyao sinanga, ngula-ngula gena ngom oyo ene ngom na bada futuru, ngom gahi karja bato ngom paleca bahaya karana ngula-ngula ge so koroho ngom na bada madoya.